ஒரு நபர் தங்கள் பாடலால் அடையாளம் காணக்கூடிய பறவை இனங்களின் எண்ணிக்கை பல காரணிகளைப் பொறுத்து பெரிதும் மாறுபடும். அனுபவம் பறவைகளின் பாடல்களைக் கேட்டும் கற்றுக்கொண்டும் பல ஆண்டுகள் செலவிட்ட பறவை ஆர்வலர்கள் ஆரம்ப உயிரினங்களை விட பல உயிரினங்களை அடையாளம் காண முடியும்.